فروٹ تو بدہی جام لاوے سے کوئی دودہ سے ڈئی سے پالک سے لاوے۔ گوبی مٹر بینگڑا سبزی ماں رو سوکرو زام لے آوے۔ ادرک لیلا مرچ بدہو ئی زام ہیئیسے۔ کوئی پٹاٹا کوئی ڈونگری کوئی صوف زیتون بدہو ئی لاوے سے۔ روٹلا ئی لاوے دودھے لئی آوے کوئی بسکوٹ لاوے کوئی کیلا لاوے کوئی صوف لاوے ڈونگری صوف پٹاٹا زام آوے کوئی سولاں نو کام کراں دہاڑو پورو تھئی زائے ماں ری ہائو کن کچہری کراں کوئی گھوموا زایاں تو کوئی ماں ری ننڑند نے گھر زایاں کوئی حیدرآباد نئی پل بدہا گھوموا زایاں تو گھومی گھرے آیاں تیار تھئی لگڑاں پہراڑاں کوئی زان زایاں